Pinguoin zany fahaizako azy, le mba hitovitovizany amin'ny vorogno jiaby izy magnatody, aveke tagnan'azy kara hoe elatra fa izy ndraiky tsy magnembana, aveke tany misy azy matetika amy tany magnintsy fa izy tsy amin'ny tany mafana.